Mpɛn pii no, edwindze a obi bɛyɛ no, ohia dɛ onyaa kor no bɛkyerɛkyerɛ mu ma ehu dɛ aso nkyerɛkyerɛmu a ͻdze ma no, onya nsunsuando bi wͻ wo do anaa. Mbom enguan dze, ͻnnhyɛ daa mmfa nkyerɛkyerɛmu biara ho. Murutu na sɛ emi na meedzi kan a, ibohu. Dɛm ntsi mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ enguantonyi a m'agye dzin kyɛn dɛ mebɛyɛ edwimfo a m'agye dzin.